د یو کوچني کاروبار د پیل لپاره، لومړی باید د کاروبار یوه ښه مفکوره ولرو چې خلک ورته اړتیا ولري بیا یو ساده پلان جوړو، بودیجه او وسایل برابروو، او د کاروبار لپاره مناسب ځای یا چاپېریال مومو، وروسته، خپل خدمات یا توکي خلکو ته معرفي کوو.